بفضل القدرة على علاج أي مرض أكيد. لأن الصحة أغلى شيء في الحياة. وعلاج الأمراض بيخلي عندك قدرة تساعد البشر بشكل فعلي ومباشر. لو كان عندك القدرة على علاج أي م-مرض تقدر تنقذ حياة ناس كثير وتخفف عنهم الألم. سواء كانت أمراض جسدية أو نفسية. التحكم في العقول شي مرة ممتع. ولكن قد تكون مدمرة أو تضر العلاقات الطبيعية بين الناس.